चीळ अपने पँजन को इस्तेमाल अपने शिकार को पकड़न के लया करत ह। चीळ एक माशहारी पक्षी होत ह जिके पंजो के नाक भोतेज होत ह। चीळ के पेट और छातियों पर कत्थई रंग के धारिया होत ह। चीळ आग और धुएं को देख के आकर्षित होई जात ह। चीळ का प्रिय शिकार चूहा और खरगोश होत ह। चीळ बहुत ऊपर उड़ सकत ह और जमीन पर चल रहे साँप को देख भी सकत ह। चीळ की चोंच बहुत मजबूत और तेज होत ह। चीळ की चोंच मजबूत होने के साथ-साथ काफ़ी लम्बी होत ह। चीळ भारत की सबसे ज्यादा संख्या में पाई जात ह। चीळ उन जगह पर ज्यादा पाई जात ह जेमा गंदगी और कचरा ज्यादा होत ह।